Fanan̈aovan̈a sôsy vinaigrety, mangala vinaigry hely an̈ao ndray atao amy bôly avy eo a ataon̈ao menakà atao miramiran̈a zen̈y fatranireo roe, aharon̈ao amy sira ataon̈ao ao dipoavre karàha zen̈y aharoaron̈ao amizay izy avy eo in̈y ataon̈ao amy salady kô fa vita.